जोश आऊ सोचु कि जो सूरज ह तो यो रोज आओ ताइ पोछि डूब जाओ। अर जे सूरज होंदो ही नी तो का होदो तो। ऐनरो ही ऐनरो होदो तो सब ऐनरे ही मोरडे ते अर जोब सूरज आओ तो सबिये घाम भी सेकौ अर जिउदे भी रो।